<hesitation> Yimɓe fuu kaa sagooji mun kaa mbaawaa heɓeede. Ndeen non ardinde saŋooji ɓurɓe heewde ɓee, ɗun ana jogii nafaa. Non waɗta duu so ñeeñal walla wiyee a waɗii jaadiral. So wanaa ɗun, hmm, yimɓe ɓee kaa, homo fuu ana yiɗi waɗaneede.